Ni tu parasakan ta doit. taan ni tu toro pa endoan ta doit, pa pinjaman ta doit, toro. tein tukan, sa kita mekek lekei doit sa kita minakyang- minakyang poo'po mekek lekai meransa kei doit ta, tu toro tu i ransa kenta aki bank. pe indon doit ta ti'i, toro maan teru saki ta ne naan keperluan, sa kita ne naan um petetelesen ta tu endo ta ai. udoi ta aki bank ti'i pe endon tu toro <hesitation> mak nu lako um keperluan ta.